जर्मनी जो देश है वहां भी नाच गाना बहुत ज्यादा है। और उस देश को विचारकों का देश मानते हैं।